ثقافة النرويج بسيطة و مرتبطة بالطبيعة، الناس هناك بحبوا الحياة الهادية و المشي في الجبال و التزلج في الشتاء. المطبخ بعتمد على ال- <hesitation> اكل البحري زي السلمون و الرنجة و <hesitation> عندهم السمك مملح. النرويج عندهم تقاليد قديمة و الرقصات الشعبية و المزيكا الكلاسيكية جزو من حياتهم، الناس هناك بيهتموا بالخصوصية و العيلة و بحبوا يحافظوا على البيئة. اللغة الرسمية هي النرويجية، لكن برضو بتكلموا إنجليزي كويس.